मेक्सिको तीनरामान, सम्मान, प्रतिष्ठा, संस्कृति, सांजूर्दार। <hesitation> जूर्दार समुद्र, खंडोर, साद्धु, घणाज। वारु वारु खानेन मां विश्वभर्म जी घणों प्रसिद्ध कोई जांकि। जो सब्विता छे जी सब्विता भी घणी वारु कोई वारु देव। कोई मेक्सिको मेक्सिको मां घणा घणा तरकी चीज होई। चेपुटेकल केशल असाई एतिहासी किस्चल चे तीनरांचया।